اكتر حاجه غريبه بقي بعد ما كنت شغال في شرم الشيخ اجي واحول علي طول علي كفر الشيخ، فأتحول من شرم الشيخ لكفر الشيخ كان شديد وصعب واغزب حاجه ممكن تحصل، الناس اللي هنا حاجه والناس هنا حاجات، حاجات تانيه خالص، مكانتش تخطر الي بال الواحد انه يتعامل معاهم، بس الحمدلله، الحمدلله علي كل حال.